Yerondali nikasie tema na ilee lia mburu na ure soka samuru shamnde nakasosozole hungeru furitika zwenga ishi lakwa lakila mfiri giamva nashafo